Oyilo wa ma woro peru tun bewa, lo banu nɛ ba wero sanmartɛn, towabɛ tawɛ awa cansan hobena. Lo a nunɛ ro berɛ wo litira cururu, yirawe a bie peru ma yira mi ɛndepandansi.aba yi mi ɛndepandansi an miliwitesan katerevɛnti kate.